Ia! Manana maso ny biby jiaby, fa biby ndreky misy mahita, misy tsy mahita satria arakaraka ny karazana ilay biby misy tsy mahita amin'ny aliny, misy izy, tsy mahita mantsana sasany.